ما فما حتى تاقه في البلاصه لنخدم فيها <laughs> نلقى كان الضو الإصطناعي و الحيطان كل شي مغلوق، نخدم في بلاصه لطبعها أكثر مغلق كيف المكتب و لا البلاصه لمجهزا للخدمه الإلكترونيه، آني هاكا نحب، و يعني الدنيا مغلقه و بعيدا على النوافذ الحقيقيه، أما نقولك حاجه حتى هكاك نخدم بالكيف و نحس أنو خدمه تبقى إيجابيه.